Erinevit piniliike, kedä ma tunnõ ärq, om, ma arva, koskil kümne-viietõistkümne kanti. Eriti määntsitki spetsiifiliidsi liike ma hariligult ärq ei tunnõq.